"...sei stæti in Maròcco?". "Ciù de dexe, fòscia chinze". "E in America?". "No te credde, no guæi. Lê, me pâ che a ghe segge anæta doe vòtte, mi solo uña. No te stâ à credde che viagemmo coscì tanto". "Saià!". "E se t'ô diggo, bellin, creddighe!".